Yä'ki nasakopak ispäkpaptät este kuy, ispäkpaptät kakte kuy, ispäkpatä este kanelo kuy, ispäkpatä est tomanhkuy, ispäkpatät estee apyopä, ispäkpatät coco kuy, ispäkpatät este katzu kuy, ispäkpatät este mandarina kuy, ispäkpatät limonh kuy, ispäkpatät nkiniya kuy, ispäkpatät manhko kuy, ispäkpatät est estee sone ku ku'yok ispakpatät pero mas posible jenyanhkätyität ispäkpa.